<hesitation> Biby an̈aty ranomasin̈y mihira, za rô tain̈a ny tsy mahay tain̈a mialatsin̈y fa tain̈a tsy haiko zala raha zen̈y e. Fotiny za zen̈y tsary naharen̈y aviô zen̈y e tsary naharen̈y fekiny za e. Karakory eky biby mihira an̈aty ranomasin̈y zen̈y.